<hesitation> لو انا مضطرةانعيش في قلعة ولا سفينة فضاء؟ لاء انعيش في القلعة لأن القلعة مكان أثري وحضاري ومكان تاريخي وسياحي وفيه استمتتاع ومتعة. انما سفينة الفضاء ممكن الوكل يخلص والمية تخلص والاكسجين يخلص، ومفيهاش أي متعة يعناي. انما القلعة فيها متعة، ومكان طبيعي يعني الانسان يقدر يعيش فيه ويتعايش معاه. ويكمل حياته فيها ان اضطر. انما السفينة لو اضطريت نكمل حياتي فيها هنموت.